مدينة كبيرة، باش تكون يعني الحياة يعني افضل ومنتشرة يعني فيها كل الخدمات بلا استثناء. القرية مرات انت تكون موجود في القرية لكن الخدمات بعيدة عن بعضها. مثلا مستشفيات تكون يعني على بعد كيلو مترات، لكن لما تكون مدينة كبيرة فيها كل حاجة يعني متوفرة في كل مكان من غير ما تمشي مسافة بعيدة ولا حاجة زي هيك